Inten kinp'o'aj makoo' tulakalo'on patal kikuxtal ma' anto'on mixb'a'al max kiwojel mixb'a'al, pero yan junp'ee b'a'ax kimentik tu'ux kanaalsik ki- kitak'in, mentäkej inten kin- kin- kinwilik ki- kin'a'lik que jach ma'lo' tulakaloo' ma' tulakaloo' yan ti'ijoo' y ma' tulakaloo' ma'an ti'ijoo' tulakal b'ix yan b'i- b'ix- b'ix makoo' yan ti'ijoo' yan makoo' ma'an mixb'a'aloo' ti'ij, pero kitan kikuxtal ma'lo', yan tan kikuxtal ma'lo', pero si si si kik'o- kik'oja'antal te'lo' si topa'an, men ma' kikäxäntik b'a'ax kutz'ikiko'on, pero si in- into'on kiwilik que si kika'aj ti tz'äkik kib'aj, kitz'äk kib'aj, pero yan mak que mak kutz'äkik kib'aj kukimil y te'lo' jo'mij tulakal a' b'a'axej.